hewan au ncau ma mori aka oi <hesitation> selain ba uta. Aka oi ke, ma aka oi ncau dekare lindu, waudepa linta, karefa, de wara ma ca'u mpa'a aka oi walire ya udi, au wali ya sawa raoni, sawa, sawa, waude ausi <hesitation> bune karefa kan bau mpa'a kain <hesitation> pala siaka wati aka oi ncauni, wausi aka oire, na losa raupa mpa'a aka dana doho mori aka dana, karefa mboto di eda deka aka tolo, aim nggahi wunga uro ura deka, carup elina ama ngadire, karefa. Porona wausi londo ura, wau mai londo ura na, maringa lalop eli karefa, karefa ka mori aka oi pala na mori aka dana rau depa lindu, lindu. Siaka wunga oru pana dekare nancimi ta awa- awa mai badana, mori awa mai badana sia linduka, pala wausi mai ura na losa de karena mboto di ngahankan, wunga ura deka, ndadi caru dinggawi re wunga oru ura deka, aina nggahimu <hesitation> wunga waura wara wara fare aka tolo doho ka na lindu. Sawa, sawa kan bau wara kain aka oi rau karena mboto di ngaha ba sawa, na ngaha uta, na ngaha lindu rau, na ngaha karefa, sawa. Pala memang aka tolo dekare ma- ma'mori aka- aka oi dekare bune kamau doho edeni, kamau wara kamau kan na'e, de sawa, sawa, sawa oi rau, sawa tolo <hesitation> wara, sia dohore na ngaha uta, na ngaha lindu, na ngaha karefa, ede mori aka oi. Udi na udi, udi rau'ka sapoda kaina wati japa morin aka oi tapi siake mboto ngupa ngaha aka oi, na loa kumpa uta rau, waudepa na ngaha karefa rau, udi re, na loa ngaha rau ma mo aka- aka- aka dana doho. Udi, karefa, linta, sawa, lindu, au wali mori na aka oi sia lai ba uta ya.